Cero, 'ngoj, bbi, ba'nin, ka'an, un'unj, batanj, ichij, tunj, un, chi', xan, xuhuij, xa'ninj, xika'anj, xinun', xinun' ñan, xinun' bij, xinun' ba'ninj, xinun' ka'ánj, ko, ko ñan, ko bij, ko ba'ninj ko ka'anj, ko 'un', ko huatan', ko chij, ko tunj, ko un, ko chi' ko xan, ko xuhuij, ko xa'ninj, ko xika'ánj, ko xinun', ko xinun' ñan, ko xinun' bij, ko xinun' ba'ninj, ko xinun' ka'anj, bij xihia, bij xihia ñan, bij xihia bij, bij xihia ba'ninj, bij xihia ba'ninj, bij xihia ka'anj, bij xihia 'un', bij xihia ba'tan', bij xihia chij, bij xihia tunj, bij xihia unn, bij xihia chi', bij xihia xan, bij xihia xuhuij, bij xihia xa'ninj, bij xihia xika'anj, bij xihia xinun', bij xihia xinun' ñan.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 Ka'anj xihia xinun' bij, ka'anj xihia xinun' ba'ninj, ka'anj xihia xihia ka'anj.